आदमीके जिवनके मान्यता काहे दिए कहके आदमी यि संसारमे सबसे बर्का प्राणी बा । ति संसार अआदमीए चलाइएतबा । जौन कि यि संसार अगर आदमी नरही तँ सायद यि संसार चलेने गारो होइ अथवा न सकइतबा । ओही खातीर हम कत्ती कहैसी कि आदमीभी यि संसारमे सबसे बर्मा बा । काहे कि आदमी आदमीए यि सबके भावना बुझैये । जनावरसे लेकर गासी, वृक्ष सब कुश के जेतनाही यी संसारमे प्राणी बा, चिरै चुनमुन होगेल, जिउ जन्तु होगेल, गासी वृक्ष होगेल सबके भावना बुझेवाला आदमीए बा । आदमी सबके परवस्ती करैये । आदमीए सबसे सब होइये । जैसे कि अब हमीनके कौनो जनावर पोछली, ओकर भावना बुझके घासभुसा लगाइसी । औसने चीरये चुनमुनके भावना बुझनो आहरधाना लगाइसी । औसने हमिनके रुख विरुवा सब रोपयीसी । ओकर गासी वृक्षमे कब पानी झाकेके बा यि सब भात्त कहेके हमीन सब आदमी सब करैये ओही हम कथी कहैसीकि आदमी ही यि संसारमे सबसे बर्का प्राणी बा ।